Han vɛwa biyo nɛ mɛ zun aba nucoza we cɛ a boni matete han boni <hesitation> manworo mibin leburu mibin buyagi mibin <hesitation> ɲinu mibin ɲinu mibin pomu mibin farahanna ɲawa mibin ɲawa mibin koko koko mibin avoka mibin a han sire boni han sire boni matete